Platillo ma xuxu llolasma rumana xlei xna' diika' nis yej nis yerman nis yerma nale nisa' renex gax liaxito pioxet le ne xioto mal xneto llin ni manax nis yen ni yermax matetna wen ro te llul chal lete xoa loi xkwanto michi mal lei lleta' len nisa lemon male de gusto mal xon lle tamal to ni loi comida mailoi <noise> natural manax xit nero to xna' diika' <noise> e xichini setini ma wexonx <noise>